ممكن يكون ضروري عشان نقلل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ونساعد في توفير فرص متساوية للجميع, لاسيما الرأس مالية اللي بدت اتصيطر على أمور كثيرة وتسبب خلل في التوازن الإقتصادي بين أفراد المجتمع وتعطي فرصة للشركات الجديد والصغيرة والمتوسطة انه تأخذ نصيبها وحصة كافية في السوق.